Azafady lahy hoaho aminy ñy aly hevitsy <shushes> nataon-tsik'eñe. Laha nisy lahy ñy raha nivolañiko ,namparary ñy fo-nao ,nampalahelo anao ,la anaovako azafady <shushes> fa tsy nety ñ'ahy ,diso lahy aho ,ñ'olombelo tsy raha diso añabo fa diso ambane, <shushes> tsy ataoko koa lahy longo laha afara.